إيه، طبعا، سودوكو أحب ألعبها لما أكون بمفردي، أو الكلمات المتقطعة. عموما، أحب ألعبها بعد، أو ألعب لعبة النشابة، أنشب، أرمي، أسدد الهدف.